Aang jodi kisa swkang ba thrty minute ni swkang kaiba naruwai faima hinui sai mankhai borok no kwbang chamung songwui charwui mano. Puila o aang mai boksaui rawui tei logi logi no nogo je mwkhwuitung no rawui tei suwui ang mui songwui tonikhamu. Som mosola slamnai tei mui boksai rwnai. Mai mui songtutui no moso berama soknai tei mosodeng dengwui painai. Mai ba mui je swkang mun nai bono kariui tokwui sernai tei o karai o alu baja piyaj sernai. Abo jotono munbaikhai naruwai rok khurui charwui naruwai rok no mai charwui rwnai amobaino.